کپ خولۍ د لمر د مخنیوي لپاره ده. بېنی خولۍ د یخنۍ پر ضد کارېږي. فرملي خولۍ د رسمي جامو سره ښې ښکاري. هیلمټ د بایسکل یا موټر سایکل خوندیتوب لپاره مهم دی. کوهني خولۍ د ورزشي لوبو لپاره دي. د ښکار یا سفر خولۍ اوږده څټۍ لري.